Jaji pertama-ta- pertama-tama alakiq yoloq gon- goncinna iyero gembok ede nappa fattama ero goncingngede ku gembok e nappa putaraq kanangngi supaya talleggaq ero goncingnge- gembok ede